Raha amiko manokana aloha mifehy ny lahatra manokana zany <noise> ohatrany sarosarotra satria izy io ein miankina am'Zanahary, miankina am'fiarahamonina, de miankina am'tenanao manokana, laha tsy eo i Zanahary, tsy eo fiarahamonina ohatrany tsy ho tanteraky zany mihitsy io.